Bueno̱ xi kju̱a̱ra̱ xi ien kástiya̱ mixúnra̱anée̱, xi kju̱a̱ra̱ deporte̱ mixunra̱ané, xi ngujña̱ nguski̱a̱, ngua̱ kisasienna xí tsúra̱ mi̱e̱ xi ien kástiya̱ne̱ deporte̱ne̱. Xi tu̱ se̱ kinískáji̱n nguña̱ nguski̱a̱, kinískaji̱n titjún titjún nga tu̱ se̱ kámajchaáne̱, nga tu̱se̱ kamajchaáne̱ ngaa̱ tjiárna ñu ón jyon indí nunáne̱. Ngua̱ xi tu̱se̱ ni̱xtiá ngaa̱ kjindi kánika̱, indi kánika̱ tsiskóa̱ane̱, ku̱ indi kánika̱ tsíska íkie, kitsíska índi níxti ngujña̱ nguski̱a̱ne̱, kanika̱ mixúnra̱á. Kíyaka xi tsúra̱ mi̱e̱, xi tsúra̱ mi̱e̱ ngua̱ xi ien níma̱ná los e̱nka̱ntádo̱s mixúnra̱ji̱n kjúátsiené ngua ni̱xtiané majínna índi xúju̱nne̱. Ngua̱ xi tsúra̱ mi̱e̱ lo̱s e̱nka̱ntádo̱s xi kastiya̱ne̱, nchajún nchajún tinískóo̱ji̱n xingi̱ji̱n kúatsiee xí kui, xi kui ni̱xtiaanée̱ tsén kíngujín mí xí ni̱skáñanée̱, a̱ kui kinískóo̱ji̱n ngujña̱ nguski̱a̱ indi kánika kinískóo̱ji̱n kámindaji̱n tie sentu̱, kan sentu̱, ñujún to̱n Indi kánika̱, kanika̱ nindie mixúnra̱á, kjindi kánika̱ nindie, kui ikiee ngua̱ mindaje̱nne̱ ku̱ sa majín indi míéjchanáji̱n batsienaji̱n indi kánika̱. Bani̱tjin nískáji̱n kanika̱ nga ni̱xtiané tinískóo̱ji̱n kanika̱, kábéjkuji̱n xingi̱ji̱n sa ón, jyon maniji̱n tinískóo̱ji̱n kanika̱, xi ku̱a̱, xi ku̱a̱, xi ku̱a̱sínaji̱n tinískóo̱jin kanika̱ne̱ eso̱ ni̱skáji̱n xi tsúra̱ mi̱e̱ne̱ lo̱s e̱nka̱ntádo̱s xi mixúnra̱anée̱, timutsánganíéji̱n xingi̱ji̱n bani̱tjin tu̱a mi xi ni̱xtia ngaa̱ sinna kjúáa̱ xi ni̱xtiané tu̱ngaa̱ titjún kanika̱ne̱. Xi fie nískáji̱n kanika̱ kjúátsienée̱ ngaa̱ ndujú ni̱tjinne̱, nískóo̱ji̱n xi tsúra̱ mi̱e̱ túntsji ngaa̱ yaxkuan xí tsúra̱ mi̱e̱ túntsjine̱ xi ien kástiya̱ tsúra̱ mi̱e̱ trompo̱ mixúnra̱anée̱ xi ien kástiya̱ nde̱kjúanbi̱ tu̱ngaa̱ túntsji kúáanní mixúra̱a xí iennáji̱n xi íénná kúátsiené xi ienáji̱n xi ku̱a̱sín núkju̱a̱ji̱n xi ji̱nne̱ ienrá mi̱e̱ jchangána̱ji̱n chayajiínaji̱n ienrá mi̱e̱jchangána̱ji̱n, túntsji mixúnra̱ji̱n. Xi túntsjiba̱ne̱ ngua̱ kabetenra̱ji̱n xi mara̱ béndáne̱, kámijnchiji̱n kjindi míé jchanga xi mara̱ béndá túntsjine̱, kua̱ A̱ tsúnaji̱nne̱ ti̱jnchíná yané míya xí kúendániá túntsjine̱, ngua̱ xi kúátsieé yajá ya xí tsúra̱ mi̱e̱ yaa yajtsíéne̱, a̱ yajtsíé sendáni túntsji xi kúátsiené, tsjání kámaketsínra̱á yará chju̱ta̱, kámicháña ngú yá, ngu ya xí kixi̱, kámaíkéra̱a xí mara̱ bendá túntsjine̱ ku̱ sá majínra̱ béndáne̱ ngua̱ a̱ ngu indi chjúta̱ xi mara̱ bendá mijnchianée̱, káténdáná túntsjinané chaja tu̱ kuijínne̱, chaja mijnchianée̱ yánú ncha xinne̱ ngaa̱ xin xinchasíénra̱ túntsjiba̱ne̱ kásakúnga xínne̱, chajanga índi náñuráne̱ kúnísín jtiení túntsjiba̱ne̱ nga jtíé túntsjiba̱ne̱, tu̱ kui kánískóo̱ji̱n xi ya̱a tu̱se̱ kámajcháji̱nne̱ ya̱a tjinnáji̱n yatu jin indí nunée̱, kámanibáne̱ xi kámane̱ káfechuná tienuné, tejó nuné, a̱ndé jasien xi tsúra̱ mi̱e̱ xi mixúnra̱a pelota̱ne̱, a̱nde pelota̱ kinískóo̱ji̱nne̱, a̱ ku̱a̱sín ku̱nia anne̱ a̱ndé pelota̱ kitsískóo̱ane̱ I̱bi̱ maníská̱ji̱n nde̱tsi̱nján kjúátsiene. Manískáji̱n nde̱tsi̱n yanú tjin, yanú tjin xí tsúra̱ mi̱e̱ yanú kjiñá xi ien kástiya̱ne̱ kancha̱ mixúnra̱ané. Kámindanaji̱n ngu indi pélota̱ ngaa̱ chjíjín pelota̱ kjúátsiené, a chjirá ngu pexu̱, ñujún to̱n, tjíón sento̱ kútjín chjira ndi pelota̱ kju̱a̱tsíé, kámindanaji̱n pelota̱naji̱n kúátsiené, tinískáji̱nne̱, tinískáji̱n pelota̱ba̱ne̱, sá ngu ora̱ jó ora̱ a̱chu̱ ku̱a̱sinna tinískáa xí tsúra̱ baskebólne̱ a̱ kui titjún kúátsíjien xi titjun kúátsíjien i̱bi̱ nanginabí kúátsiené. Nga kui titjún kúátsíjien baskebóo̱lne̱, kui kisasiennane̱, kisasienna kitsískáa baskebóo̱l, kábéjkúji̱n xingi̱ji̱n sá tie sá tjíón manije̱n a̱ chu̱ ku̱a̱ña̱ne̱ a̱ chu̱ ku̱a̱jñúne̱ tinískáji̱n baskebóo̱l, ndá su mánaji̱n tibéjnu̱ tiñáji̱n ngaa̱ tinískáñané tinískáña xí tsúra̱ baskebóo̱lne̱, kisasienna kitsiskáa, ngua̱ a̱skanninée̱, a̱skanninée̱ kúátsíjien íngu, íngu, íngune̱. Tu̱ xá tjinrá xi kúátsiené xi nangira̱ chju̱ta̱ne̱ xi tsúra̱ mi̱e̱ fút bóo̱lne̱, ngaa̱ tsíska míée̱ nde̱kjúánbi̱ne̱, askan kaminchasíén mi̱e̱ telebisíónján kukjúán mi̱e̱ xi tsíska xínde̱ne̱ nga subá telebisíón kjúáne̱ Tu̱nga xi kúátsienée̱ kua̱ tsenjín xi mixúnra̱ájín, tséjín xi ku̱a̱míba̱jínne̱ sá ku̱i̱xuanée̱ telebisíónján táni̱skóa̱ané, telebisíón tákéjkunra̱ané, tsénjín xi ku̱a̱míba̱jín, séén ni̱ radi̱o̱ tsén xi ngujña̱ nguski̱a̱, tsén radi̱o̱, tsen grabadora̱ tsemeítjin xí ku̱a̱míba̱ ku̱nia. nde̱ kamatsíjien, ngua̱ kámatsíjien aparatu̱ba̱ne̱. Tu̱nga xi ngujña̱ nguski̱a̱ nga tsénne̱, tu̱ ña tínískóo̱ña kjíndi yajunanée̱ tu̱ i̱ tibejkúnra̱a xíngi̱a̱a íbi̱. Bueno̱ xi jie kúán kisasienna ikiee kisasienna xi tsúra̱ mi̱e̱ fut bóo̱l ba̱ne̱, a̱ te̱ tsindana, tsatsiea ngu indi bálónna̱ne̱, tsatsiea indi bálonna̱, ya̱ tsijnchijin yanú tjin kjándiene̱ yanú teya kja̱ndiene̱, a̱ eso a̱ya̱ tiníjnguji̱n xingiji̱nne̱, sá kan, kaón, katíe maniji̱n tinískóo̱ji̱n xingi̱ji̱n xi fút bóo̱lba̱ne̱, ba ni̱tjin nískaji̱nne̱ ku̱ ku̱a̱sín ni̱nga tsajmiea skuela̱ne̱ ku̱ne̱a jetju̱a skuela̱ne̱, nkjín kja̱ndie tsanískaji̱nne̱. Kámaníkijienji̱n xi tsúra̱ mi̱e̱ a trofeo̱ninée̱, asa̱ xi tsúra̱ mi̱e̱ kúátsiené banda̱ tsúra̱ mi̱e̱ káminchangí míé indi, indi lístú, listú áminchangína míée̱ ngujña̱ xi tsúra̱ banda̱ sú mi kione̱, nga káníkijieanné, ku̱ sá tu̱ mi kjándie xi káníkijieanné tu̱kuenda̱ xinchangína xí a̱kjúánba̱ne̱ ngaa̱ ku̱a̱sín A̱kuisú xí premi̱o̱na kíóo̱ne̱. Kánískóo̱ji̱n, kui, kui ikiee, kui deporte̱ba̱ne̱. Nde̱kjuánne̱ kje̱echun xi nangira̱ xta̱ne̱ kje̱é chunne̱ nga a̱ndé to̱n nchatsískaní mi̱e̱ne̱, a̱ndéní to̱n a̱ndéní kíkje̱ nchátsískaní mi̱e̱ xi nde̱ xi a̱ndé mara̱ tsú kju̱a̱, a̱nde mara̱ tsískané. Ñatíjngu xi siudájane, tu̱ kuijínne̱, kisasienna xi tsúra̱ mi̱e̱ íngu deporte̱ xi mí béís bóo̱lne̱ ku̱ kisasienna nde̱kjúánbi̱. askan sasienná nde̱kjúanbi̱ xi tsúra̱ xi tsi̱e̱ bos, kúsín kjan míée̱ne̱ kúsín xi tji̱ngu̱ kjáaníne̱ nga te̱, te̱ xi tsúra̱ mi̱e̱, te̱ kju̱a̱tsja kioba̱ne̱ subá te̱ deporte̱ kioba̱ne̱, kúsín, kúsín kjan xí mara̱, xi mara̱ kján xi tsúra̱ bós, a̱ndé, a̱ndé, ngu a̱ndé, a̱ndé guante̱, guante̱ mixúnra̱anée̱ xi káminchasíén tsjane̱ nchakjan índi míée̱nabáne̱, nchakjanní to̱n nchakjaníne̱, a sientu̱ ní mí kútjin nchakjaní mi̱e̱bi̱ne̱ tu̱nga a̱ndé nchakjan míébine̱, a̱ndé to̱n nchatsíkíjien mi̱e̱ne̱ subá xi tsúra̱ mi̱e̱ kastiya̱ kione̱ suba deporte̱ kione̱. Ku̱a̱sin kísasiennaji̱n kúátsie xí, xi tsúra̱ mi̱e̱ deporte̱ nga ni̱xtiji̱nne̱ ya̱a tu̱se̱ kúátsi̱yane̱, ya̱a tu̱se̱ kúátsi̱ya xi tsúra̱ mi̱e̱ i̱kiee ya̱ nískáñá kua̱ xi, xi kúátsiee ngua indí lájka indi ndsúkuanée̱ Lájka índi ndsúkuaá kua̱ tsen to̱n tsenne̱ mi xí ku̱i̱ndána índí jtíéná sá ngu ngá teni̱ mi xí ni̱skóo̱ñanée̱ ngaa̱ kui machjen xí kju̱a̱ra̱ xi tsúra̱ deporte̱ne̱ nga teni̱ machjenráne̱. Tu̱nga nde̱ne̱, ndeninée̱ ngaa̱ kíkje̱é kjúán xi nchamachjenrá xí, xi, xi mara̱ tsíska xínde̱ne̱, kíke̱é kju̱a̱n nchamachjenráne̱, tu̱nga xi ngujña̱ nguski̱a̱ne̱. Nde̱kjúánbine̱ ngaa̱ káma asienra̱ mi̱e̱ne̱ subá a̱ndé telebisíón kjúáya ngátsi mi̱e̱ba̱ne̱ kukjúán xi nchatsískané, kámatsíjien xi tsúra̱ mi̱e̱ xinde̱ne̱, nga nkjín, nkjín mi̱e̱ kámatsíjien xi telebisíónba̱ne̱ a̱ nchata a̱ nchata jenrá mi̱e̱ba̱ne̱ xi nchatsískabáne̱, nkjín mani mi̱e̱ xi nchatsískábáne̱ ngaa̱ kábejkúñane xi tsúra̱, xi tsúra̱ baskebóo̱lne̱ nga ón ónña nískañané, ón xi nískóo̱jine̱ ku̱ ón jine̱ kua̱ tie mananée̱ ku̱ kíngune̱ xi títsikjíndá índi sílbatu̱ra̱ tu̱kúku̱a̱n ngaa̱ ndá ni̱skañané, ku̱a̱njín ni̱ke'onña xíngi̱a̱ané, ku̱a̱njín tu̱xki̱e̱a̱ ni̱skáñané, nga kui xi tsúbandéba̱ne̱ xi tsúra̱, xi tsúra̱ árbi̱tro̱ xi ien kástiya̱ne̱, a̱ kui tsúbandéne̱ a̱ kui tsúne̱, ndájín káñíne̱, majín ku̱a̱jínsín káníské, ku̱a̱jínsín káchjumítje̱n balón. A̱ kui tibakuyána kíóo̱ne̱ ngaa̱ sá ndájín ni̱skáá ngua̱ a̱ tjundéana bálónba̱ ku̱a̱tura̱ xi íngu, xi íngu xi tinískóo̱jiba̱ne̱. Ku̱a̱sin kínískájin xi ngujña̱ nguski̱a̱ne̱ Xi indi kánika̱ne̱, ngua̱ indi kánika̱ nga tu̱se̱ ngaa̱ indi kánika̱ nískániané, tjin nítjin askan káchaja sá jó sá jyan ñujún indi kánika̱ná kaníchajaá xi tu̱ kju̱a̱ra̱ káchajane̱. ndájín kánískáñané, jon, ku̱ nkjín, nkjínne̱, nkjín kinískáji̱n xi ngujña̱ nguski̱a̱ne̱, kinískájin xi tsúra̱ baskebóo̱l, fútbóo̱lne̱ kua̱ a̱ tsén xi i̱bi̱jín xi mixkánñá xi tsúra̱ bós, siudájánni tjin xí ngujña̱ nguski̱a̱. nde̱ninée̱ ngaa̱ subá ku̱nia káxannu̱ na̱ti, subá kámatsíjien aparatu̱ xi ndání kamatsíjien nchabékunrá mi̱e̱ xi nde̱, ku̱a̱chun ngatíjngu kjúaya, kjúáya ñanú xi nchatsíska xí nagira̱ mi̱e̱ nde̱kjúánbi̱ tu̱yanú kjin nchatsíská kjúáya mi̱e̱ba̱, kukjúán chju̱ta̱na xí nchara̱ xi tsúra̱mi̱e̱ telebisíónne̱. Nde̱kjúánbi̱ne̱ a̱ndé subá, subá íkje̱e áparato̱ kámatsíjien xi nchabéjkunrá ni̱xti xinde̱ne̱ suba seluláa̱r nchabéjkunníra̱ xi tsúra̱ deporte̱ne̱ kúsin mítsjúnra̱a ngú balónne̱, kú sín kú sín nískáña xí tsúra̱ baskebóo̱lne̱, a̱ta kui kisasiennaji̱n ngujña̱ nguski̱a̱ne̱, ngaa̱ nga manískáji̱n nkjín kja̱ndie kámanískáji̱n ngujña̱ nguski̱a̱ne̱, kámangíji̱n kui kja̱ndiebi̱, kámangíji̱n kui kja̱ndiebi̱ ya̱nga tsitjajmieji̱n skuela̱ne̱, káfíúu̱naji̱n indi máestro̱naji̱nne̱, káfíúu̱naji̱n indi máéstra̱naji̱nne̱ kámaniskáji̱nne̱ ticháji̱n ngu indi íkie indi pélota̱naji̱n ticháji̱nne̱ Kámindanaji̱n ngu indi náxti xi tsúra̱ mi̱e̱ ngua̱ ngu indi kútú, indi pláyera̱ kámindanaji̱nne̱ káseta, káseta ngu indí je, número̱ indi ngáxtunji̱nne̱ nga ámanískáiji̱nne̱ ku̱ kamindanaji̱n ngu xi tsúra̱ indí xka, indí lí, indí xkáá xi tsúra̱ mi̱e̱ xi ien kástiya̱ mixúnra̱á shóo̱r mixúnra̱áne a̱ kui nískóo̱ña xí a̱kjúánba̱ne̱. Aa̱n nde̱kjúáninée̱ suba xi ni̱xti nde̱kjúánbi̱ne̱, subá teni̱ kámindara̱ne̱ subá kui nchakutayá ni̱xti nde̱kjúái̱n, kui tibákuyá ngu maestro̱ nde̱kjúánne̱ xi tsúba, ni̱xtina xí tsúba skuela̱. A̱ndé mara̱ tsíska xí tsúra̱ baskebóo̱lne̱, ni̱xti xi tsúba a̱nde tsíská fúbóo̱lne̱, ni̱xti xi tsúba nde̱kjúán a̱nde mara̱ tsíská yanú kje̱ skúéla̱ béís bóo̱lne̱, ni̱xti xi kíi̱tsi nga nde̱kjúái̱ne̱ kíkje̱e júégo̱ kamatsíjien nde̱kjúanbi̱ nkjín juego̱ kámatsíjien nde̱kjúánbi̱ xi batujín yaxkuannée̱, nkjín juego̱ kámatsíjien. A̱ ku̱a̱sín kánískáji̱n ngujña̱ nguski̱a̱ne̱, káfajmiea nga tjinná yatu indí nunáne̱ ngaa̱ ón jyonra̱ indí nuná ku̱ sa yatu indí nuná nga kátsíkjína mi̱e̱ skuela̱ne̱, ngaa̱ kámana kátsískáa xi tsúra̱ mi̱e̱ kanika̱ne̱, xi kanika̱ nga tu̱ jó jó, y̱ jyán ku̱ sá ñujún nískáña̱nee̱ kanika̱ne̱, kúánna kitsiskaa ngujña̱ káxaan na̱ti lo̱s e̱nka̱ntádo̱ kamitsánganíéji̱n xingi̱ji̱n, yanú kábexújnduabíi̱ yanú kaníké'oan yájuná ngaa̱ timutsánga, kísa̱ní ngaa̱ chochun indinánginanée̱, yanú la̱ju̱n yanú tje̱jejun yanú tu̱kuenda̱ tinískóo̱a xíngi̱a̱á A̱ ku̱a̱sín kátsíjchanáji̱n mi̱e̱jchanáji̱nne̱, aa̱n xi kju̱i̱e̱ ku̱a̱n káfie kámasinnaji̱n xi kanika̱ te̱ku̱a̱ mangíji̱n kíkjee mánískáji̱n, manískáráji̱n sá, sá manískájin tsúra̱ mi̱e̱ ikiee xi tsúra̱ xusie míxúnra̱ané káminchabangiji̱n yajuna̱ji̱n, kámaníska'áji̱n yá, xi tsúra̱ mi̱e̱ ni̱xti xa. Xa sú míne̱ xi timútsángangínané xi ñane kámijían yane, tiníska'áñá yanée̱ tu̱úku̱a̱n timijkunsúra̱a xába̱ne̱, ngaa̱ xasúmí xi timútsánganíénabáne̱, ni̱xti, ni̱xti xingi̱a̱ xí timútsanganíéna, xa sú mí kioo̱ne̱. aa̱n kámijínra̱á ya xába̱ ngaa̱ timijkunsúra̱á timutsángaá aa̱n xi ku̱i̱jin ya xába̱ xi chjíndi, xi chjíndi xí ku̱a̱sín kábejñaá xa ábejñaabáne̱, nga ku̱tsanganíena ngáa yabane̱. Aa̱n xi nane timutsángaañá ya tu̱ ñanú tsangúntsjananée̱, sá sa̱kúntsjasúna xí xa mixúnra̱abáne̱ ngua̱ kakjiniessúnané sa̱ngútsja, a̱ ku̱a̱sín kínískáji̱n ngujña̱ nguski̱a̱, kámu, yá kánískaáji̱n yá. Xa mixúnra̱ji̱n kúátsiené ku̱a̱ mí indi déporte̱ xi kisasiennaji̱n xa mixúnra̱ji̱n ngaa̱ kánískaáji̱n yané. Xu̱síé míra̱ne̱ ngaa̱ kánískaáji̱n, káñáji̱n xu̱síé káminchabangiji̱n yajuna̱ji̱n xi tsúra̱ xu̱síé, kui, kuii subá kui kinískáji̱n ngujña̱ nguski̱a̱ne̱, kánískáji̱n ngujña̱ nguski̱a̱ a̱taa̱ Ka ni̱xtiá tu̱xki̱a̱a̱ ñáa ngá ni̱xtianée̱ xi kjúán xi ma balón, xi kjúán xi makánískóo̱ji̱n, kánískóo̱ji̱n kanika̱ kánískóo̱ji̱n túntsji, kánískóo̱ji̱n xi tsúra̱, íngu xi tsúra̱ kuarta̱ kúátsiené, kurta̱ xi tsúra̱ mi̱e̱ a̱ te̱ te̱ ku̱a̱sín ku̱isá sá yanú tjájmieanée̱ kabéndáji̱n naxá tsúra̱, naxá kabetju naxá naxará ikiee yaka ya xí betjura̱ naxá a̱ kui kinítsíngáji̱n ba ni̱tjinne̱ kasendára̱ ngu indí yá, kásendára̱ ngu titsínga bani̱tjin kioo̱ ndá su mananée̱ ngaa̱ ku̱a̱sín ku̱nisa subá deporte̱ kioo̱ne̱. a̱ ku̱a̱sín kámitjajmieji̱n, kámitjajmieji̱n ngujña̱ nguski̱a̱ nga kánískáji̱nne̱ ngaa̱ sinaji̱n kánískáji̱n. Nde̱kjúánbi̱ ni̱xti xi sáju nde̱kjúánbi̱ne̱ subá timindara̱ne̱, timíndara̱, timíndara̱ balónra̱, timíndara̱ mi xí tichja'ane̱, timíndara̱ xi mí xí tsúra̱ mi̱e̱ xi mara̱ tsíská fubóo̱lne̱ nde xi kíkje̱e sápatu̱ nchafayá tsúra̱ mi̱e̱ taku̱ nchafaya ni̱xti xi nde̱ne̱, a̱ kui i nchatsískóo̱ ni̱xtiba̱ne̱, kámindara̱ xóo̱r kámindara̱ playera̱ra̱ xi kjúan xi ma kámindara̱ indi níxtiba̱ne̱ ngaa̱ nchatsíska níxti xinde̱ne̱ kámatsíjienne̱. Xi siudáján yanú fechu̱á, yanú tjin xí tsúra̱ mi̱e̱ kampu̱, suá kui nchatsíska níxti xi nde̱ne̱, subá kui nchatsíska níxti subá, suba deporte̱ nchatsíska níxti, subá kámasinra̱ kju̱a̱, sinra̱ kju̱a̱ ni̱xti nde̱kjúái̱ xi ma ku̱ sámé xi tsúra̱ mi̱e̱, káfí ni'ya yanú nchabakuyá mi̱e̱, yanú nchabakuyá mi̱e̱, yanú nchakjan míé xi tsúra̱ bóx, a̱ kuinchakutayá indi níxtiba̱ne̱ Nchakutayáne̱ kamindara̱ guante̱ra̱, kámindara̱ yanú nchakutayáne̱. Tu̱nga xi ngujña̱ nguski̱a̱ matujín káyaskuan xí tsúra̱ mi̱e̱ deporte̱, chuba̱sa deporte̱ kábiexkuan xi anne̱ ngaa̱, ngaa̱ kjindi nangi nga̱ndé kámajchaá xi anne̱, kabiejían, matujín kábiea xi tsúra̱ mi̱e̱ xi kísa̱ deporte̱ xi kíi̱tsie ñú, xi kíi̱tsie kúán xi tu̱se̱ kámatsíjien xi nangira̱ xta̱ne̱ tu̱ngaa̱ kisasiennane̱ kitsískáa, isasienna kitsískáa, ikiee kitsískóo̱a balónne̱, kisasienna kitsjunra̱a balonne̱, kisasienna kitsískáa kanika̱ne̱, kisasienna kitsískóo̱a túntsjine̱, kisasienna kánískáji̱ xi tsúra̱ mi̱e̱ xa ku̱nia áxannu̱ na̱tine̱, kánískáji̱n xa, kañaji̱n xu̱síé, káminchanijínniji̱n jkuji̱n, yanú yanú kánískóo̱ji̱n xingi̱ji̱n yanúu̱ nkjín kju̱a̱ bendáa xí ni̱xtianée̱ ngaa̱ ku̱nia chui̱nne̱ ya̱nia kámajcháanée̱ ngua̱ kasejña ngátsiba̱ne̱, kásejña ngaa̱ kíte̱ majínne̱ kíte̱ ku̱a̱jín sín, kíte̱ kuijín nganchjanée̱, kui nganchja xí ticháá ya̱nga tu̱se̱ kátsíjchá, ya̱nga tu̱se̱ timajcháñané, eso̱ nga nda kánískóo̱a xíngi̱a̱ané nde̱neáne̱ kábantjíya kju̱a̱. Kabantjíya ikee, nkjín ni̱xti xi sinra̱ kju̱a̱ nde̱kjúánbi̱ne̱, nkjín ni̱xti xi sinra̱ kju̱a̱ ngaa̱ nchatsíska níxtiba̱ nde̱kjúánne̱ ngaa̱ ni̱xti kísane̱, ya ísa indi ngánchjaráne̱, tu̱nga ya̱a káfie nganchjané a̱ ngatsi kju̱a̱ kásejñane̱. Ku̱a̱kji xi tsúra̱ mi̱e̱ deporte̱ xi ngujña̱ nguski̱a̱ne̱ Ku̱a̱kji kánískáji̱n ku̱ ku̱a̱kji, nkjínxingi̱ji̱n, nkjín, nkjín xi kábiexkuan xi te̱ña kánískáji̱nne̱ sáju kún ísa nde̱kjúánne̱ ku̱ tjin yáka chju̱ta̱ná xi a̱nde kju̱a̱beya káfera̱ nde̱kjúánbine̱, sá ku̱nia siudájané bejkúnra̱a ni̱xti nde̱kjúánbi̱ne̱ kukjúán xi, xi box nchatsískóo̱ xi, xi kíte̱ tsen xi túntsjijínne̱ tu̱nga xi kukjúan xi kampu̱ nde̱kjúánne̱, nchatsískóo̱ búlbóo̱l, nchatsískóo̱ baskeból, nkjín juego̱ kámatsíjien xi nde̱kjúánbine̱ ngaa̱ a̱ nchatsíska níxti nde̱kjúánbi̱, sinra̱ kju̱a̱ ni̱xti nde̱kjúánbi̱ne̱. Ku̱a̱kji ku̱a̱kji ien kúíenu̱ ni̱jmienée̱ kúsín kátsikáa ngujña̱ nguski̱a̱ne̱ mi xí, mi xí ku̱a̱ ásasiená kátsiskáane̱ ngaa̱ kátsiskóo̱a ngátsi, ngátsi xi, xi tjin nanginanné, ku̱a̱sakji ien tsjánu̱ nde̱kjúánne̱ xi mi xí kátsiskóo̱ane̱